Firy va gny vilin'ny tobily vaovao raiky amy gny firenena misy anareo agny? Laha ohatsy tobily fa niasa, firy gny viliny?